في الفتره الأخيره رحت العلاء و الله ياچمال المنظر الطبيعي و التاريخ الي فيها الچبال كإنها منحوته موقع الحچر خيالي بعدين مرينا بمنتزه الطايف الچو كان عليل و الورد الطائفي عطر المكان.